Oyi mina a odirobe wese, a owe di hinbio, wosonu, tina, a owe baba a owe yi vɛwa bio cɛ oro ehh lemuru ma mi namasara, ma mi vɛwa bio ao we cɛbun wobɛ, awe ɲu.